اه طبعا استطيع، مقدرش ليه يعني ما انا املتها قبل كدا وزرعت خيار <noise> وزرعت جرجير وزرعت طماطم وزرعت <hesitation> لب، زرعت حاجات كتير ممكن آكلها وحاجات زراعتها سهله، يادوب البذور بتتحط ف الأرض بترش بتطلع مهياش يعني محتاجه مجهود خالص